Ɗemɗe feere-feere jei mi waawata Miɗo waawi e faamaade Pulaar no feewi, kadi miɗo waawi laawol ɗiɗi waɗɓe. Miɗo njogii sabu ngal ɗum ko mi waɗi waɗde jokkondirɗe yimɓe heɓɓe leydi woɗɓe ɗiɗɗi.